طعامي المفضل هو المندي خصوصا مع اللحم أوالدجاج. طعمه لذيذ ويمثل جزء كبيرا من المطبخ السعودي. طبعا الجواب يختلف حسب الوقت خلال السنة. في الشتا احب اكل المأكولات الثقيلة والساخنة مثل المندي او الكبسة. بينما في الصيف افضل الاطعمة الخفيفة والمنعشه زي السلطات والفواكه والعصائر. الجو يلعب دوره في اختيار الاطعمة المفضلة.